او انت جايب هديه لحد وعاوز تغلفها ممكن مثلا ااا نجيب ورقه الكورشيه ونقعد نلف يعني لو جايين مج لو جايين كرتونه صغيره نلف ورق الكورشيه ده وكمان في ورق هدايا بيتباع ممكن نحط العلبه جوه ورق الهدايا وممكن بعد ما نلفها في الورق ونحط عليها لزق نحطها في شنطه الهدايا نفسها وممكن نلف ده كله بشريط ستان من بره بيديها شكل حلو اوي وبيديها شكل جذاب